هوما للزوج مهمين، لكن <hesitation> الأهم هو أنه الانسان يركّز على السعادة الشخصية نتاعه لأنه فاقد الشيء لا يعطيه. إذا كان الإنسان ماهوش سعيد و ماهوش مرتاح ما يقدرش يعاون غيره و ما يقدش يساعد و يسعد <hesitation> غيره.